Për të ruajtur patatet për një kohë të gjatë, mbajini në një vend të freskët, të errët dhe të ajrosur mirë, larg burimeve të dritës dhe nxehtësisë. Ekspozimi ndaj dritës mund t'i bëjë ato të mbijnë ose të bëhen të gjelbra, duke reduktuar qëndrueshmërinë e tyre.